செல்லப்பிராணிகளை வளர்ப்பது நெறிமுறையா என்பது எளிமையான பதில் இல்லாத ஒரு சிக்கலான கேள்வியாகும், ஏனெனில் இது செல்லப்பிராணியை எவ்வாறு பராமரிக்கிறது மற்றும் விலங்கு உரிமைகள் பற்றிய கண்ணோட்டத்தைப் பொறுத்தது. எந்தவொரு விலங்கையும் சிறைப்பிடித்து வைத்திருப்பது இயல்பாகவே நெறிமுறையற்றது என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர், மற்றவர்கள் விலங்குகளின் தேவைகளை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யும் பொறுப்பான செல்லப்பிராணி உரிமையானது, விலங்குகளின் நல்வாழ்வுக்கான சரியான கவனிப்பு மற்றும் கவனத்துடன் நெறிமுறையாக இருக்க முடியும் என்று நம்புகிறார்கள்.